I kum ee a bor bor ee sor a lu sor lè a tèn suga ee yɛ lɛa suga tèn bee ii i wɛɛ kum aborbor gbog i kpēē tòn sa i kum ee kuma ba bu koroh i kum sa lɛɛ nɔ̃r bu i yɛrɛ bu bani sa bui sa kɔɔ bu nya-a bua iyɛrɛ Bani loo ye̱rɛ ɔrɔ loo i kɔɔ sa bui būp sor yaa dora doo wo-i bagi sa yɛrɛ bu bann bui sor ee lɛɛra i tere nɔr loo ɛɛ lua aborbor u-tu zia sa yɛrɛ loo ee su dɛān a le bee i dean naghe dorna bee zia ee ma nyɔ ka-zia i dɛɛ i wɛɛ doo naghe nu i kere a kpuru kpa a kpuru kpa i wɛɛ su ya su daah lo ya i wɛɛ fo sor wɛɛ fo ah sa i āā wii i lōg as a lɛ loo sor wa lōga o kɔɔ ok ɔɔ kɔɔ kɔɔ nyɔ-nu sor waa kɔra sa o yɛrɛ bu fɛrɛ o sor lo su nɔr suu ɔrɔ su kum dèdèn ɛɛ sa su yɛrɛ loo sor waa kuma sa o dan o o su maa tɔn bu bān u ɛghe daa lu sor lo maa ee ina uuh ah o bigi wɛɛ yɛrɛ bu lo maa a le o kor bu ya-ɛɛ ale o kor bu a lu ban o sor tere bu lo maa O tere nɔr loo su i kaba kaba ɔɔ yɛh sor maa ee ina taa loo bui dèdèn ee doo ama i yɛrɛ a kèèn a tūū lōg a tūu lɛ a saen loo a tuū i lōg a tuū sa lɛ a saen loo lɛh bieh i su uū yɛh uū loo sa gba bui i doo aka ale o le̱ a kor deme lɛ akor dɛmɛ aka kwa lɛɛle lōg bieh lee loo o su uū yɛh su nɔr tɔn loo o kwɔ o su ɛbi yɛrɛ bu fɛɛrɛ ah u a kpurukpa ee-yɛɛh dèè i iyɛn dɛɛ nua a kpurukpa dorna zia i wɛɛ doo naghe sa lu nu ee bee doo nor a kpa-a-kara akpa-a-kara a ma i bee kɔɔ kɔɔ garn’ sor yaa kɔra sa i su loo yaa daan a kpa-a-kara su yɛrɛ bu fɛrɛ sa sa pya yɛ nu lɛɛ loo i doo a bua-bani ama yerɛ bu kɔron sa tene tene a bua-ban’ ee ka si ka abua-bani ee tere sa su ɔɔ loo doo naghe ɔrɔ i doo naghe a bèke su yɛrɛ loo isu zii fiifi nɔr su tere loo ee lo a kpa-a-kara i gba kwɔ sor yaa kwɔ sa igba dèdèn ɛɛh yɛrɛ zii su lo yɛrɛ loo lo a tòp ba a bèkè top ba. E bueten sén su bann su yɛrɛ daalu i su nɔr su tɔn bu loo bani sor loo nɔr ee uihra ee yɛrɛ nwa kèn i sor sorgor i mua ee buete korgara su lo a kpa-a-kara bii ee su yɛrɛ bu bani ibugi i su yɛrɛ bu bani kina kina kina kina i bi lo nɔr a le tɛ̃kèn bani su tema loo ɛgɛnee tema loo ɛgɛnee awɛɛ bui aba ɛɛh a wɛɛ bui aba ɛɛh a wɛɛ bui aba ɛɛh sor yaah doo ra doo-wo si su nu a lo tèn or nkuɛ su kiira kèn loo akpa-a-kara i su ye lesi a ya su ɔɔ kèn su nee nɔr tema loo nɔr bee yii bu nɔr bee yii bu o dum doo-wo su ee bii-m o tòp bo su lɛɛ daalu su yɛrɛ bu fɛrɛ o tòp bo su lɛɛ daan su yɛrɛ bu fɛrɛ o wɛɛ le aa bui kina kina nee a dē nee a wii kpan su iye a mɛ bee a mɛ bee akpa-a-kara naa ma lo a kpa-a-kara a ma lɛɛ nya i kɔ wan nee kɔ mɛ zii ee a wi buee ee i wɛɛ dē o dē sa o ɔɔ-maa a su a loo ba keeri ye akpa-a-kara bee lee eeh kaana le zia a dē nu i keen akpa-a-kara i wɛɛ kwɔ naghe tuū n i tuūn bui tuun i keeri ye a ba tuun dan i kum a ta een een een a bekè i yɛrɛ suuri loo or a tasi i kum o su dēē tuun dèdèn nu ama ɛɛh lele zia ee iwɛɛ le a dē.